Ja kasa´a ranchu ya´a ku in itu niñi ntuchi ntuchi tilu yuka kasa´a unte tiempo savi te kasa´a ntuva yoo yichi.